Lafa hanetriky holatsy da maromaro ny fanomana atao agnaminy. Voalohany e ny fandiova: mila diovy soa zany i holatsy igny esory teo aby ny fasiky sy ny loto amignazy; lafaveo amin'izay da atao ny marinady amin'igny atao ao aby ny ôliva, ny menaky, ny poavra, ny sakaviro, ny tongolo gasy. Lafa vita ny marinady e da endasy amin'izay i. Lafa vita ny fanendasa azy da sosona fanampy raha tia afangaro amin'ny zavatra manitsy na sôsy toy ny sôsy vinegra na saosisy lemon da afaky afangaro ao.